കരമ് പരദനബഗലലമ് മരിഅമ് വാദി ഉപയഗമമ് കരമ് പരദനന്ഗ ഇന്ജനമ്, തരനസമിശനമ്, ബരികലമ്, സസപിന്ഛനമ്, ഇലകതരകല സിസതമുസ്, ബോദ്യ് വിബഗലന്ഗ വ തരനസമിശനമ്। ഇന്ജനപവരനമ് വിലവ സരയന ഗിയരവിശപഥ പമപിയവസഥ, രകലഗ, മനവല തരനസമിശ തരനസമിശനമ്। ച്വ്ത് തരനസമിശനമ് അന്തി സഫതി അന്ദ് ഏഫ്ഫിചിഏന്ത് ദരിവിമ്, ഛകരലമ് മരിഅമ് തയരലമ്, കരമ് സതിരന്ഗ മരിഅമ് സരകശദന്ഗ നദിഛിഅന്ദഗമ് സഹയപദിഥയി। തയരലഥമ് വിദി പരതിഗതനന് ഗിരിപ, ഗലി ഉതതദി മഛിഅമയനവി। ഇലതരികരല അന്ദ് ബത്തേര്യ് സിസതമച്യ്।